Ma secund mi al e pi bel avé pochi amis, però che pöle cunté sü d'lur e steie ënsema, andé a fe festa, ma anche cunuscense cazuai che parei se t'i tröve ciaciare, faz 'na riada e pöi a finis li